Inyu ilegelana mañwin indéé kôba, inwaa le ngobi-hop i bakana i bé'é i nlo, Batada ba bé'é ba m'bôñôl iyom ba nsébél le litiñ. Jon ba bé'é ba ñep kiki ñwin. Ba bé'é ba m'bôñôl libuy, jon ba bé'é ba m'bôñôl kiki a ba m'bôñôl kiki ñwin. Ba bé'é ba nkôt ki hikuu. Igwom bi gwobiaa gwom ba bé'é ba m'béna bôñôl. Litiñ, libuy lôñni hikuu.

Nn, hala a yé maliga. Indéé bakana ba bilo munu i bésni, ba bé'é ba m'béna ôñôl mandap map i ngii i dikôa. Inyu le i miño ñwap, ba bé'é ba n'yi le bon ba ñénél. Hala a bé'é yimbne i ane. Jon ba bé'é ba ñôñôl mandap i ngii i dikôa. Ni ke le nyo'o i ngii i dikôa, longe i mbebi i ntagbe nyo'o. Ngii i dikôa i yé longe i homa bilonge bi bahoma ngandak inyu iyééne.

Nson u mulôm i kédé ndap-libii u yé le, a tôôs bum i isañ. A bii ñwaa kiki me nkal. A gwal bon béé. A tééda ñwaa wéé lôñni bon béé. A saane bon bisukulu. A tôñ bo.

Iba le ba ntéé me nkena loñ inyu 30 ma di ma dilo, jam li bisu me m'boñ li yé le, me m'boñ le boonge ba bana ngandak i bibôlô. Me bédés minsaa. Me ti bôt malép, me oñ minloñ ni madokta. Igwom bi gwom me m'boñ. Me suhul ndamba i bijek. Me suhul jam li inyo maok.

Hala a yé maliga le inwaa le bon bakana ba bé'é ba nlo, man Afrika a bé'é n'yi iyom i ane i makiñ i di nsébél le démocratie lôñni hop u Pulasi. Hala a yé maliga inyu le, inwaa le bakana ba bé'é ba nlo ba biada bés le di m'bok mam més, di n'niñ ntôñ. Iba le jam li yé, ba nti hiki mut kiñ le a pot, a ti mahoñol méé, inyu iboñ le béébasôna ngem yada, di léba jam li li nlama ke inyu lipém jés ni inyu mahol ma loñ, to le ma ma ngim liten. Di bé'é di n'yi ijam li inwaa le bakana ba bé'é ba nlo.

Bikila i Mbog yés. U n'nol bañ. Ba nkit bé mom u nkok. Ba nlalna bé ñôô.

Mut nu a n'yi pot hop u loñ, to le hop u Mbog yéé, a yé mut nu a yôni ; mut nu a yé ngwélés ; mut nu a n'yi mam ma Mbog. Iba le mut a n'yi bé pot hop wéé, to le hop u loñ, to le u Mbog yéé, wee a yé mut nu a yôni bé. A yé kiki bo hyay le ba nleñ i lép. Nyek a nleñel nga ndigi ha.

Imasak di gwéé i Mbog yés Basaa mo mana le, makune, hisigô, hijingô, m'béhla, ngôla.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

Ilibak maange wanda a nlamba bana i bisu bi bôt béé ba bisu li yé le, a ba suhul-nyuu. A ba maange manôgla.

Nn. Hala a yé maliga. Bidokta bi m'béna kal le mut a lôôha bañ je bombo, inyu le, ingeñ mut a nlôôha je bombo, bombo i nti nye makon. Nyuu yéé i nkahal ne ngandak, hala a ti nye makon mu i nyuu yéé. A bana kon u bineene. Inyu le nyuu yéé i n'ne ngandak. Jon, bidokta bi nkal le mut a lôôha bañ je bombo. Mut a nlama ndigi je bombo ndék. Iba le u nlôôha je bombo, u nkahal kon kon u bineene.

Nn, liemb li yé. Inyu kii me nkal hala ? Inyu le mam ma m'bôña juu, ma yélnaga ki binjahmunha di tehge. Hala wee liemb li yé. Bôt bape ba boñok to le ba podok mam binjahmunha, ma ba yé ba m'boñ juu. Iyom i yon i m'boñ bés le di neebe ni mbale le liemb li yé.

Gwambe bi yé litoñ yom to le gwom bi u gwéé bé. Mut nu a gwéé ngôñ ibana yom a gwéé bé a nke i gwambe. Imut nu a gwéé ngôñ ibana iyom to le igwom a gwéé bé, a nke gwo i gwambe, a nke itoñ gwo.

Inyu ilamb nsugi u nke u yéñ bitôñ. Ingeñ u m'mal lona bitôñ, u jôa gwo, u téé gwo. Bitôñ bi bel. Ingeñ bitôñ bi m'bel, u lo u yéñ ntjobo ni ntidil. U tét bitôñ. Ingeñ u ntét bitôñ, u nkôhna iyom ba nsébél le nyaa. Ingeñ u m'mal yoñ nyaa-bitôñ u ha yo hana i pan, u yoñ malép, u hôô nsugi. U téé wo i juu. Mu insugi u, u nla lamb wo, u ha nkôt u kôy-hisi, nkôt u nyik, to nkôt u nyaga.

Maselna ipôla yi i nkoñ ni yi i suglu i bakana, ma yé le, yi i sukulu i bakana i yé gwom bi ba n'niiga bés ; bi di n'yi bé ni mbale too bi yé toy. Yak bés di n'neebe ndigi di boñok. Ndi yi i nkoñ i yé yi i libak li Mbog, i nlôl i Mbog yés. Jon di ntehe le yi i nkoñ i yé banga ilel yi i bakana ba n'niiga bés, inyu le i, bés di ntehe yo, di bôñliak yo. Ndi bini ba n'niiga bés, bi yé ndigi bés mu i ño. Di mpot gwo, gwobisô gwon di ntehe bé.

Iba le mut a yé i Makak le a nsômbôl ke i Bôt-Makak, a m'boñ lelaa ? Imut nu a nsômbôl ke i Bôt-Makak, a n'yoñ a nla yoñ manjel m'ma. Njel i bisu i yé le a n'yoñ nloñ u matôa, a pam i mbay ba nsébél le Lipombe. A tagbe yo, a bol i mbay ba nsébél le Séga. A tagbe Séga, a bol i Boumnyébél. Ndi a kahal ke i Bôt-Makak. To le a yoñ masin, a bol i i i s Séga. Ingeñ a m'bol ha i Séga, a sôs, inyu le masin a nke bé i Bôt-Makak. A yoñ matôa ma téé nye i Boumnyébel, ndi a kahal ke i Bôt-Makak.

Inyu ikañ jala, ba mpôdna hiki ñô nlôm ñôô lôñni bon ba miñôô. Hiki nlôm ñôô ni bon ba miñôô. Hala nyen ba nkañ jala. Nlôm ñôô ni bon ba miñôô. Nlôm ñôô ni bon ba miñôô. Bi kañ. Hala wee u m'mal kañ jala.

Libak nsañ-mbay a nlama bana li nlama ba libak li mut nu a ntôñ ni bôt béé. Mut nu a gwéé ngôñ i tôôs bum yéé. Mut nu a nhôô bé maok. Mut nu a m'boñ bé bibéba bi mam. Mut nu a ta bé jôñ. A nlama ba mut nu a yé péé ngandak inyu mahol ma ndap yéé bôt.

Inyu iboñ sambô i ngoo. Iba le u m'mal somb minlop ñwoñ u nlo u téñ ñwo hikôyi, u nke u yéñ bijél, u ha gwo i tôngô. Ingeñ u nkena gwo i lép, u nkit bon ba bikék, u téñék minlop ñwoñ mu u kéblak bijel. U bedek, u bedek u ñôm mu i mbaa lép. U kenek u ñôm mu i mbaa lép, u kenek u ñôm mu i mbaa lép. Ingeñ kôkôa i nkola, gwegwes bi ngeñ jwem i juu, u nke u kahal hes, u tiñlak ngoo. U kôndge ki ha bijél bipe.

Inyu ilamb nsugi, u nke i bikay, u yéñ bitôñ, u lo'o u jôa gwo, u tét gwo u téé gwo. Ingeñ bi m'bel, u tét gwo. Bi nti we nyaa-bitôñ. Yon u n'yoñ, u bo u hôô. I ti we nsugi. U téé wo i juu. U nla lamb wo to ni nyik, to ni ka.

Libak nyañ-mbay a nlama bana, li yé libak li muda nu a yôni ; muda nu a ngwés bé mpungu. Muda nu a ntôñ lôñni nlô-wéé, muda nu a ntôñ lôñni bon. Hala nyen muda-libii, muda ndap, nyañ-ndap a nlama ba.

Bôt na nyo maok maliga ndi ba n'yi hé ihet maok ma nlôl, to kiki ba m'boñ. Mut nyen a yé a ke ni i lisee. Ingeñ u nke ilisee. U gwéé hibôgôô hyoñ le u nha maok. U nkena liumb inyu ike ileñ minkok. Iba le u bibôk u leñ liumb, u nke hana i mom u nkok, u tiñil wo, iyom ba nsébél le suga. U see wo ndéndék. Hala wee u kebel nye ndékndék le a ba mondo, inyu iboñ le maok ma mondo ma pam. Hala nyen ba nsébél le lisee. Lisee jon li m'boñ le mut a bana maok. Inyu le iba le u nsee bé, nkok u nlok u lok, u waa lo.

Bikila i loñ i Basaa. U n'nol bañ, u ke bañ i ndéng, u lalna bañ ñôô, u béb bañ nsoñ, u n'nip bañ.

Nn, i yé maliga le man Afrika a bikôs kunde. Inyu le ilen ini len, bakena biloñ gwés ba yé bon ba Afrika. Ilen ini len, bés bomede di m'boñ mam més. Ilen ini len, bés bomede di n'yoñ makidik lôñni mam més. Indék i mam i yon i ñéba le di bikôs kunde.

Inyu iamb siga, u nke u kit bie, inyu iboñ le binuga bi bi n'yañ i ngii bi la ha bañ bana homa mpe ba nlôô. Ndi we u leñ ni minkond mu naano. Ndi u amb hyandi hi ngii ; tutu nu ngii nyen ba nsébél le siga. Binuga bi yé nyégsaga ilôô ha kiki u nleñ minkond. Ba gwéé ha bé homa mpe ba nlôô. Ibinuga bi ngwia mu i siga, ba nsébél gwo binuga bi ngii, bi bi n'yañ i ngii.

Iba le mut a yé i mbay le a gwéé bé bie bi nkana, ndi lihep li bés nye, imut nu a nlama ke i bikay, a ke'e a pom i e ba nsébél le kôgmot. A lona mbabi i kôgmot. A yéñ a yoñ malép. A leñ yo mu i malép. A ñwas yo i yél mu yom kiki 20 ma manut. Imbus a yoñ imalép ma. A yoñ las to le tômblô. A nyo tômblô yada, kekela, kosi ni kôkôa.

Iyom mulôm a nlama yônôs ipañ bakil béé, iba le a nsômbôl bii muda, i yé iyom ba nsébél le dikôm di Mbog. Mulôm a nlama hôl imuda nu. A nlama ti likil, iba le a ngwés toy bii muda. A nhôl nye. A nti likil. Dikôm di Mbog ti.

Inyu ilamb hikok, u nke i bikay u yéñ hikok. U lo'o u hee hyo. Ingeñ u m'mal hee hikok, u yéñ bitôñ u téé gwo i juu. Ingeñ u m'mal téé bitôñ i juu le bi m'bel, u ntelel gwo, u yéñ ntjobo ni ntidil. U tét bitôñ, u hôô nsugi, u téé wo i juu. U kandal hiônde i juu. U kok hyo, u ha hyo mu i kédé lôñni hikok. U nla ha minkôt mi tjobi mu, to nkôt u nlamb.

Hikok hi gwéé malémbél mo mana le. I loñ yés ba nlamb hikok u ntéé bitôñ i juu u hee hikok. U ha hiônde mu. Bi biloñ nyoo i mingwañ nyoo, ba nlamb hikok i ntén ba nsébél le Eru. Ba nhee hyo, ba pôdna hyo lôñni kay ipe, bés ndi nsébél le sabasaba. Ba nla ki hyelel hikok maok. Nyoo mi mingwañ ki, ba nheñel hikok maok. Imintén mi malémbél mi ñwon me n'yi inyu hikok.

I nkéla le lilôôha je nuga li ta bé longe, inyu le iba le mut a nlôôha je nuga, a nkon kon wada u u ngwela munu i nyuu, mônga ma nyuu. To le i m'boñ mut le a pop. Ikon u, u ta bé longe to ndék. Ikon u, u nlo le mut a nje nuga ngandak. Jon i m'béna kéla le mut a nlama bé lôôha je nuga ngandak.

Ngond i gwéé ngandak i majél i loñ yés. Mut a nla je nsabhe ngond. Ba n'yoñ ngond, ba nlamb yo, ba ha yo i hibee. Mut a nla je nkônô u ngond. Ba ngwo nkônô u ngond. To le mut a je bikéy bi ngond.

Mahôla ma m'bôk bé bak hala wee mut a nlama bé gwés man-isañ iloo nyemede. Mut a ngwés bé mut iloo nyemede. Mahôla ma m'bôk bé bak. U ta bé le u hôla mut iloo we nyemede iloo wemede. U ta bé le u gwés mut iloo wemede. Ba ngwés mut ni ngim i miñwaa. Mahôla ma m'bôk bé bak.

I nkéla le mut a nlama je bitatam lôñni bikay hiki ndéé he ndigi nuga bé inyu le, bitatam lôñni bikay bi nti mut nguy. Bi ntibil ki mut. Bi m'boñ mut le a ba mbôô. Bi m'boñ mut le a n'nom. Ndi nuga i nti mut makon. Nuga. Ngandak ije nuga li nlona makon. Jon ba nkal le mut a nlama je ngandak i bitatam lôñni bikay, a suhul lije nuga.